Gny manao <laughing tone>omelette aloha tsy sarotsy izy io, ah tsotra. Ah ino gn'anaovana anazy zany? Ah alanao gny lapoaly, atikitsy ambony afo, asia menaky, da alanao koa gn'atody kapokapohy, vakina izy aloha zany da, gny taposiny sy tamenany igny eo atao agnaty lovia. Kapokapohy amizay, da nofa vita kapoky igny, somary mandrovirovy zay izy da igny amizay aroboky agnaty lapoaly misy menaky may. Fe ka haligno magnisy sira alohan'ny handroboky anazy magnisy sira gny atody igny, da nofa zay amizay may, mibongabongatry soa izy masaky soa mivadibadiky jaunejaune aby miparitaky igny, masaky izy amizay da mahazo omelette hanao.